X̱i'k nak bëg c̲h̲apu layu y xgu minn nu'p gel gik minn, lë' minn sdzenu ña minn, dzë' minn lëd gik minn lad lad para ke c̲h̲apu xnasu.